Taabal duu joƴƴineede kaake woni ko waɗi dum, wana janngirɗe, taaɓe ñaamirɗe, taaɓe defirɗe. <hesitation> Huunde fu tawan ko moƴƴiniraa, ɗun woni faandaare muuɗun so aɗe anndani ka. Ayyo.